हाँ मुर्गीयो ते पक्षी माणये जै सकदु, मुर्गीयों का पास चोंच होंदी मुर्गीयो का पास पँख होदिन, मुर्गी अंडा दीदिन, मुर्गी गर्म खून वाळी होदिन। पँख वाळा सभी जीव पक्षियों की श्रेणी मा औदिन। प्रति व्यक्ति छ से आठ मुर्गी होण कगा वजह सी दुनिया मा सबसी आबादी वालू पक्षी भी मुर्गी ही च।